Nzi khumama mbuka omanyi kunyi kubandu balokori kumala kugola tzigasi mbaka noonyola we ogani ogana nolushi sichira kuli ne abandu be mihitizo nbandu balogoli ne abandu bamala kusamura na abandu ba mihenzo. Kuzi ke mbukaa asubuhi kendachia kutanga mbanza namba engo sichira zaangora simbaye mb <hesitation> mumirimi nimbao engo eyo nimbuka asubuhi mbaaza kwanza nzie endole abana ndakupanga abana bulahi. Abana yabo bakudeka echai bulahi. Bakadeka echai nanza kandi ndulambenza omanye kandi kibala kino bibi babaeko mitugu kandi baliva chibula basi manzi enzako tzing’ombe tnzia tzibae ndi ziguni ndi chikira kandi mitugu kanekanga omanya emitugujiene iji jinyala kuba jilwalaa jinyala kuba jibe ndi nobuka asubuhi emituga ichi jigoni ndi, jinywe amatzi baasi nomanya tzinyu <hesitation> amatzi baasi nindakamanya emitugu jila jiakanywa amatzi baasi ndilo lwamala nzilana ammumba ndakilana mumba nanyola mukala yakadaka kachai manzi nywa kachai yaka. Ndakanywa kachai basi kunzikalaka na mukele nammbola basi kanzi uno nanzieabundu nazie mumurimi, nzie kutagaku tubwoni abundu rulani namba tuduma baasi mambora mukere baao sasa iba kora noeyako munyumba chikira omanyi omundu omukere kandi mbaka atange ahenzako inyumba, liboma libola ndi obundu eyala na hale kali eme ekolomana abundu ote kuzendi omanyi kubehe ndi omanyiki eldoreti, onyala kuzia kali bungoma onyala kuzia kali kapenguria Nindaa saa chanje jibaa nichidushe, saa kumi namnahii, halafs nzisinynjilami kisua, ndakaesinga, kanjenda khubarabara khukinga abandu amugoroba yani mava embakisha bacustomer bange bateta kumula kubaginja dabe ka mbihu mbaginge, khandi nyulzku tsisendi kandi tziokukola limenya lianje libz lilahi. Sasa ise mbaa nimbetsa ndio mbaka amugoloba, yakamwama simala nguza khubarabara dabe emala, mala nzia nzo ammumba nzie guenzeku na obana abanje, bamboloko shiabobalwa kusikuli lakini chiabina musikulu ama chiabina mbaluliku; ama nabula ekaramu mugule, amajemuhe tsisenti na guria mukamba halafu ndakarachila obichima amugomba. Mala ndolaa kwanza taarifa kwanza loleks shia, kenya ezitzaa, loleku chia mwana alie chuba elo ndio, halafu ndakaduka msandi mala esala halafs maangona.